Tiddi jelly fishbo on afterabey yi yam om gam nanga kolum yama, ko bolum atum fadda horom fagwa ekon nyan, ko bolit di fere kalludi yelata nanga dum gam yama.